Yë t'sandyë ku'u yë chyusët y ji'i yë neje'e bë ko'o jyantëm ko'o axëk t'sandyë chyut'sëp axta xak okëp yë padyë ëjt's dun t'sëkëy.